ازا كنت في مسابقة طهي ساقدم طبق من الباستا الفطر والكمأة مع صلصة الكريمة، ساختار هذا الطبق لانه يجمع بين النكهات الغنية والمكونات عالية الجودة مما يجعله جزابا للمحكمين. ساستخدم فطرا طازجا وكمأة لتحقيق عمق ونكهة استسنائية، بالاضافة الى زلك ساحرص على تقديم الطبق تنسيق جميل ومهذب مع اللمسات من الاعشاب الطازجة ورشة من -من زيت الزيتون البكر. اعتقد ان هذا الطبق سيفوز لانه يعكس تقنيات طهي متقدمة بينما لا يزال يبرز المكونات الطبيعية، مما يثير اعجاب المحكمين بتعقيد النكاحات وتوازنها.